अगर तुम नि व्हंदा त मैं पकनि यख कमनके कबार तक फंस्यूं रौंदु। क्या ही खांदु, कनके घौर जांदु, स्वो त तुम एगिन यार तुमुन मेते बचैलि यीं बातो भौत भौत मैं तुमते धन्यवाद द्योंदु। हां एक बात और चि यार, ज्वो या जगा चि ना यख कुछ लाइट लूइट व्हयीं चेंदिन। यख कुछ दिशासूचक यंत्र व्हयां चेंदन। जेसे लोगों ते यीं वीरान जगा पर ऊंण से पलि समझणे जरूरत व्हे जलि और भेर निकल्लों बटु भी तूंते मिल जलु।